﻿ Etiopia jaenungavi mopeti tëtaguasu africano, jokua oime añetete erei mopeti ramiño oiko, ipuere icultura anivi kuareta jeko omomoeva <hesitation> gjuirajako opaete kua africano reta, jaema oimeko aipo oyoavi mbaepe, erei mbaeti se aikua, jaeñoma yande yakuava, de que jokoropi jeta jaereta guiraja kaseria, jeta ombaeyuka reta, jetvi mimba reta jokua jëta rupi, jaema jokoropi ropi jaereta jokua, se mbaeti aikua kavi mbate mbaenungako jaereta guirajava